دروك راهم كاينين دي ليفر دو بوش, صافو دير كتاب يجي غي صغير تدحيه معاك في الكارطابل, تدحيه معاك خطرات مام في جيبك تاع فيستا ولا, توجور ايسيي تمشيه معاك, تجيك اوكازيون راك باغي تفطر, قرا هاديك صفحة زوج, تجيك اوكيزيون راك راك في البوس موايان دو ترونسبور قرا هاديك خمسة صفحات, راك تستنا عند طبيب قرا, تلقى راسك في التالي تاع شهر مكمل كتاب بلا ما تفيق